Chini saak ni thamchi no jeswk mansak phunukyawui tonkhe chini bagwui belai kaham. Tamoni hinba chini saakni thamchi chini kaam no derarwui mano. Thamchi gwnang borok rok buibai walai suglai khlai o tei nogo bo bihik bwsa no bufre supre khainai. Amoni bagwui no nogo kaisa bai kaisa gwdalwui tongwui maya abo cherai rok ni lekha pora o jwngjal tubu o. Phiaba thamchi kwrwui borok rok joto bai no kwthahwui tongwui mano. Tei joto borok bono hamnjaknai tei nangma jora o logi rwnai. Thamchi kwrwui borok rok ni nogo walai suglai wngya tei cherrai rok kaham khe lekha pora khlai mano.